Le otrikaina azo avy am'sakafo arakaraka ra- raha andrahoagna izy no azahoagna otrikaina satria misy raha zany tokony alaigny izy manta no managna b- otrikaigna bebe kokoa fa nohon'ny aretigny de izy voatery tsy maintsy ho andrahony de zay zany mahatona izy hoe arakaraka ny fandrahoagna azy no mahahelihely otrikaigna azo avy aminazy.